<hesitation> Mahafinaritra ny mahita olona miakanjo tsara. Tsy misy afa-tsy ny ankanjo tsotra, mampite hijery ohatra ny ankanjo maontina, mirafitra tsara lay izy, tsy mampisehoseho zavatra tsy tokony ho saro-pady satria misy fiarahamonina manaiky am'ilay izy raha andeha ho any aminao